الكلب يحتاج على الأقل من تلاتين دقيقة الساعة يوميًا من التمرينات، سواء كان مشي أو لعب لكن بعض السلالات تحتاج أكثر ل- عشان يحاف- يحافظوا على نشاطهم ويحافظوا على صحتهم لازم يكون التمرين أكثر وعلى حسب النوعية.